Nakunandunru nuu kaxhinrua ndantii nuye'e kutunru kainró tenon ko'o tenon kuenta iño año no'o ña'a eñunu kue, kayinio iin kui kayi ino'o chekunru jan chiya'a kayinro nmandu kuenta hi kainro nichi noye nama kainro chi ñuna jachi chi to'o ndon chi atua ndanaro nichi ni kainró jan chinakui na kutu, kayeni ndono ndo iho ndandeni onokaya yundu no'o nani picero jan dachero janru yekuu atuu ndandu taka ndenii niunda natuu taka ndichi nitu nachexkue ñañe vee vinado nudo yanduu kunani nani há.